ايوة بحب الزراعة وبحب ازرع في اوقات الفراغ يعني مثلا لما اكون فاضية احب ازرع بيكون ازرع ريحان وازرع نعناع وازرع فل ومرة زراعة ورد وياسمين قبل كده وكنا من امي نحب نزرع قوي يعني نحب نجيب قصريات الزرع ونعجنو الطينة ونزرعو.